<hesitation> Fomba firesaka lako, za mbala tsy de mahay loàtra fa araka ny fahazaoko azy ndraiky mitovy amin'ny biby jiaby fôgna magnagna <hesitation> fiteniny ifandraisanjare agnaty ragno akagny.